﻿Indonesia ko jae gunoi mopeti historia i ipora yae kuareta arakaegue jareko jaereta oikokatu comercioreno jae oyemo jaeko paises <hesitation> bajo pegua reta guiraja äpo guinoe jaereta jekopegua, jaeretako opomoamuri jukurei oyeapo jaeko independencia guinoi reta mil novecientos cuarenta y cincope añae okuakuama oiko katu retama kuareta jaeko oiko reta sud este asiatico koti, jokope yoguireko reta